<noise> ndiweza kama ndi- supa ndilipanyumba, ndiwesa ndihi- ndilanga pajangu tute tuka! kalinyakala, tungaka kalinyakala tukilwoka kunyumba, tungakile ukipanyumba tutole isikopo, tuvange ukukinila. Tungakinile isikopo, ukutereka tereka, twimala, tungamala twiluta kwetumu ulukasi viulu <noise> tungatuma ulukasi ukiwulu <noise> twikitsa tuvange ukupukua. Tungapukuwe, ulungi twitwitenga pakivya pamoto, tungatengeo, pamoto vikwisa vipukwa ava- avava- avavaha, vangapukue avavaha, apo ndopotusyupa kwasababu apo wiva wisupa ukuva, nawiruta kukilimira, wirima, apo ndopowisupa kwasababu! pumile ukunyakala jiluta mwikina, mungakine mukiliwuka. Akangi muwanguku swimana mu- muluvanza mukaswimane, mukiliwuka, munaka mutole lupila mwivangu uhukina imipi- imipira kyamawoko. Mungakine imipira kyamavoko mwing'ara, mungamale haa! apo mwitole ulukasi muluta kupukuw, mwingojere uma mama vitse vatereke ikyakurya. <noise>